أذا كنت بأتحمس واستمتع باجواء حيوية أسمع الموسيقه العصرية فأنة تعبر عن حياتنا اليومية - الكبير اما أذا كنت ابى أسترخى وأهدى الروح الموسيقه الكلاسيكية لانها تهدى ألنفس وتخلينى أفكر وأتخيل بعمق وبتركيز وبكل استنارة